نفسي أسافر تركيا جدا أنا اساساً بتفرج على مسلسلات و أفلام تركية كتير و بحبهم و نفسب اوي اروح ازور المعالم اللي أنا بشوفها في المسلسلات زي كوبري البسفور او برج الفتاه نفسي أشوف الحاجات دي و نفسب اروح اقعد على الساحل بتاع تركيا ده و اكل زي الحاجات اللي بشوفها في المسلسلات